Человек, на котором я женился, безусловно по крайней мере для меня самый светлый человек на этой планете и.. я его ценю больше всего на свете.

Самая интересная часть любого обучения - это момент, когда ты что-то понимаешь. Вот когда ты внезапно понимаешь чт- да и н- на тебя сходит низа- сниза-, тьфу, а-а, озарение. Ты начинаешь понимать какую-то штуку, которую раньше никогда не понимал. Или различаешь что-то, чего раньше не различал. Вот это самое интересное в обучении. И ещё в получении новых навыков, да. Когда ты понимаешь, что ты чему-то научился настолько, что способен это хоть как-то применять.